मोके ओकर ऊपर पहले से संदेह रहिस, मैं जानत रहेन ए अपन लक्षण नही सुधारी। मैं मना भी करे रहेन लेकिन मोर संदेह सही होगईस। संदेह मोर सच होगइस अउ जेकर उपर संदेह होथे फिर ओकर उपर हमन भरोसा नही कर पाथी।